Jadun ji'i dun mixëp ko'o uk wopëp jëbyë a'ax y në anëdyum padakëp a'ax ko'o mich ja'a mëj yaxëp t'sëkënyëbë y t'sëdyëb a'axëm.